Soteatɨ e shiungu tən dikə hin lesa kana myadɨ hna ɓa ɗarən sɨnə mɨni dɨ nəri supə mashi a vo ɓan təna dɨ dɨkə a na bɨldə sa kama mya satɨ hɨn dyegənə di vrashi gəkɨlə nzate nanza vor vash a maɗə vor vrashi na dye gən a vor vrashi səungu nori ka pepetə səungu ɗikə gban hine dɨ dəm wato purəhumwatə ka fuktə.